Ah, nareo leroa matetika mandeha manao voyage e. <hesitation> Tsy haiko hoe impiry anareo mandeha de de aiza foano hoa plasy andehananareo isaka mihetsika ty? Isaka mihetsika andeha hanao voyage isaka mihetsika andeha hanao voyage. Asa aiza foana ndao- andal- andalovanareo ty leroa?